Karazagna mofo mamy ndraiky edy misy madelaine regny, de cake, de gateau, gateau mariage regny, de misy godrogodro vita amina va-po vovobary miaro vany, de misy mofo raviny de misy boulete koa.